Latugol balon <laughs> ɗun kaa mi wanaa poorɗo e mun sanne dee so ngoonga. cukaaku neɗɗo nii woni ndenkaa nde neɗɗo latannoo balon ɗum duu, seeɗan seeɗan. <hesitation> hannde kaa ɗum <hesitation> wanaa ko tawaa e golleeji am.